جدوں میں بارہ بارے سوچدا ہاں، تاں کچھ چیزاں میرے من وچ آندیاں ہن۔ اے کئی سنسکاراں اتے پرانیاں وچ اک پرتشٹھت سنکھیا اے۔ گنِت وچ اے اک ایسا انک اے۔ جس دے کئی <hesitation> بھاگیدار ہن۔ جیوں کہ اک، دو، تین، چار، چھے، بارہ۔ اے گھڑی دے بارہ گھنٹے، سال وچ بارہ مہینے، راشی فلّاں دے بارہ راشیاں نوں یاد دِلاوندا ہن۔ سبدھے چار وچ بارہ سکھاں <hesitation> اپکس٘تم دا ذکر اے، کھیل وچ وی بارہ دا کوئی ناتا ہوندا ہن۔ جیوں کسے ٹیم دے بارہ کھلاڑی ہونا۔ جا کسے کھیل وچ بارہ متبادل کھلاڑی کیتے جا سکدے ہن۔